نحب الناس يحترموني أكتر من يحبوني، الإحترام هو نوع من أنواع الحب، إذا أنت تحترم انسان راك تحبو في نفس الوقت لكن بطريقه معينه، فهمتني كيفاه، يعني أنك أنت تحترم الإنسان فيه جزء من الحب، الحب لأ، الحب ممكن تحب إنسان لكن ماتح- تحترموش ما تعطيهش حتى إنتباه وما تعطيش حتى إحترام، لذلك نفضل أن <hesitation> واحد <hesitation> يحتارمني خير ما يحبني.